بقول له لو سمحت ممكن تساعدني أبغى أروح لأقرب مركز شرطة لأنه عندي شيء أبي أقوله لهم وأنا هني لأول مرة فما أعرف المكان، ممكن تشرحلي بالظبط وين أو كيف أتجه لأقرب مركز شرطة هنا، <hesitation> وإذا سمحت لي ممكن توديني أو تعلمني وين بالظبط بأي شارع.